Määntselgi määräl kimmähe. Näütüses <hesitation> kibõhuskaamõraq, miä ommaq jo tävveligult ennustuisi põh'al paika pantuq, ommaq väega efektiivseq. Aga smal aol piät kaema, egäsugudsõq süsteemiq es muutunuq liiga inemiisi privaatsust rikvas.